दरवाजन को ताला टूट जात है। तो उसे ठीक करन की तकनीकी प्रक्रिया होई सकत है। लेकिन इसे सही तरीका जो होत है। कि सबसे पहले आप को यह पता करन पडत है। कि ताले में कौनसी समस्या होई सकत है। क्या वह जम होई सकत है या तालन की हिस्सा टूट सकत है। यदि ताला जम होई सकत तो उसे हलको सो या कुछ ल्युब्रिकेट डालकर खोलन की कोशिश करन चाहिए। अगर ताला टूट गाओ है तो सबसे पहले आप उसे निकाल ले सही उपकरण की आवश्यकता करन चाहिए। अक्सर पुराने तालन को निकालन के लाने एक पेचकस या चाबी या छोटे कातर को उपयोग करो जात है। ताला निकालन के बाद उसके नये तालन को ध्यान रखवो बहुत महत्वपूर्ण होई सकत है। तबि वो दरवाजन में सही तरीके से काम करे पुराने तालन के स्थान पे नये तालन की फिटिंग को सही से नापन की यदि ताला दरवाजन के फ्रेम में ठीक नही बैठ रहो है तो उस हिस्से को थोदो सुधारें की आवश्यकता होई सकत है। नय ताले को दरवाजे पे ठीक से लगाये के उसकी चाबी को सही दिशा में घुमाये के सुनिश्चित करे। ता कि वो सही तरीके से काम कर रहो है कि नई कर रहो है।